Yalle cede e wawi sodugo seho. Cede wawa sodugo soho, wakkati ndun ecede maɗa fijinki maɗe ana mette fa ngejjitana cede ɗen. <hesitation> Cede wawa sodugo nde seho no mi waɗi cede kan nohunta ni haajo. Amma wana sodo seho maɗa ana ada tawata talaka latiɗo wala komi <noise> e nawani sehago ɓurma an jon jawndi a wawa <noise> tawe sodugo e cede maɗa.